حسنًا كاين العديد من النصائح لتصبح أكثر تنظيمًا، <hesitation> الحاجة اللولة هو أنه في كل مرة تأخذ شيئًا رجعها لبلاصتها، <hesitation> إذا كنت ترتب المطبخ كل ما تأخذه فإنك تعيده إلى مكانه الصحيح، لا تغير أماكن الأشياء أبدًا، ثانيًا ربما يتعين عليك الاستيقاظ مبكرًا جدًا، مبكرًا لتوفير ساعة أو يومين في اليوم. بهذه الطريقة سوف تكون أكثر تنظيما.